Nu lu zia pia kan é zia a bee nyaa pya kana e nya loe sor a lee a ma kèn ama pya kana bee fo zia ba gbaa a kpa lee loo ba bee fo zia ba tora teh loo sor bae tora teh loo ba sip ba egara zia ba tora teh loo ba sip ba yere kpo, <noise> ser loo ba kpara tèn ba yere pya kpan ba yere a saan loo sor alu bu ebere a nor ini-ii a nor ba lee a ba akaa tèn ba kpara ba sifam loo ere taa anor loo pya kana bee dé zua ba suwee tubara zia ba kum zia kèn è bee kum alii zia doo é alu alii zia é doo doo alii so <hesitation> oye zia o yaa baro o kpa suurè o doo maa nor loo o doo maa nor sa o ere pee ale o ere nam o bee aa aakue ale o ere lo o bee yaa ale ban e a le ama ale tuan o su yere loo o buu sa kum kum lo zia kum sa buo sa ye ba kia ba ba ki sa yere bu banh sa kum kum sa tɔn ɔɔn so o bii bi dé sor bia dé ah lo zia <noise> é lo le ye zii a bee nua pya kana e loo au bee sa ba kɔ ba bui ka zia a he bu nor nee ee aloo taa taa lo sor e le ama a mu sor ka zia bee aa tɔ. Lo o ina fɔ yebe nee yawo ba le a kum koro kpoe kpoe kpoe kpoe kpoe yebe ka ba aa kum ka zia ba kɔ zia doo doo nu pya kana pya kana a dé zia ba aa dé zua doo <noise> doo e ka zia bere lu nor pya kana bee zu dé zua kana zua zua <noise> kana bere zua ba bee dé bu ere taa e nor ba kɔ ba doo zua kana ba doo luu bere ba doo kera kerabee nor bere ka zia nor be bee de ah ba tere zua ba tere zia dorna bee zia pya kana bee de naghe é erenu ba kere fuwa fuwa bere miimii a kpa so akpa loo m ola dé fuwa zii kaa ani-ee nee a yor abu o da dé fuwa baa bira dee taa bira dee nee doo ah logor nu dornao gbagara funa o lee a kpo bu o buefèn lõg sa su yere bu banh o bui sor é bor-ra o buefẽn egara bu koro a ti a uih a ããuro za yebe ee sa lee sa o buetee bui fuwa sa dẽ sor <noise> waa deeh dẽ sa loa le sor ẽ yira ya yaa kèère bee le yiraya é waa nor ama sii bee gbee kèère lee yiraya o su kèère su yere yéé ba kɔ waa fi fuwa nee kéére ba kɔ akpo kéére bi bui sa dé bee zii bee zia a bee nya pya kana dorna bee zia pya kana bee dé nee nor a kpuru kpa akpuru kpa bae mor ya ba kor ya ba su kpu yan kpu ba kéé a tuu ba yaa ɔrɔ yaa abeke yaa lo yaa nor. Ba buefen kooga yere bu nu ba su yere bu banh sa bui yebe ee sa yebe ee tɔn lẽẽlee ba sor egara bu gbonu kuan yebe nee gbaa iga babẽ ba kɔ ba dẽ akpunikpa dorna bee mu ba dẽ nee nor ere ziab bee keere itegategahba wee teg fuwa kpu nua i sor sorgor teg yan-ee yere yee bui yebe ee sa teg sa tɔn nee nor so bega doo akpurukpa sa <hesitation> o sua kɔ waa de kaana nu ẽ zia pya kana ere zii bee zia pya kana ba wee ẽ iwee ere nee ba wee keere a kim kpakpa a kum kpakpa o kam kpakpa yerw bu koro lo a nee lo sor pya nu kuma nu kerakera nu kuma nu e iha yiraya ama kẽn o dap nee sor pya lo sa su kuma sa yerebe ee lo tɔr tɔr o kum sa o kor bu yan yan ba wee kor ẽ <hesitation> a gidi bu o kor loo akuni kpakpa bugere a bue bani loo yere abeke lo yɛrɛ lõ loo su nor tor loo yebe ɛɛ sor waa buira sa sen o kor sa yere bu no a nu gbene zii é wɛɛ dé sa bua ɛɛ puya kana bee ɛrɛ a maa nu é alu zia é i bee dé iye bui akpakumu iye bugara nee akpakpuru isu yere bu bere i bu nuu nu sor tere maa ɛreba bira dee i zeeghe tuura kuma tɔ i kpa sa to mme bu koro i bui maalo yere lo o si ɔɔ tɛ bari yere loo lo nee sɔ dɔ sɔ dɔ sa fe bari yere nu sa aa dee Sa o gba yere bee ee sa gba bui sa su yere tɔ̃ sor waa buira sa sen bere zii nu a bee doo kɔ pya kana me i ere ẽ kana zia ẽ dẽ ẽ ye naa ne zia naa bee naa ne kpugo naa bee onaa nee because lo nee yere kara o yere kana lo nee ẽ kii wee aakue aakue lo nee ẽ kii wee tɔp zoo kii wee tɔp zoo sor waa aara dee o aadee su ere ba nu dee su yere loo pya zia a le tɔ̃ nee ẹ pya nu wee doo o bui sa dẽ sor yii wii zii zii nu ama ere zii zii sor ba wee fo bu tuah a nor baa anor taa nor maa nee bee fo zia ẽ ere taa bee zia ẽ ale sa nee loo a ee-wo e ere ako o ere a ka si ẽ zia ẽ aba zia ẽ gbene ii zia a fo o lye fo bu taa anor bu nya anor o ku teh sip teh loo kpu teh wee keki ogaraba o fiinyeẽ wii o su sip loo su sere kẽn sa bue feh sip teh o lap zia <hesitation> su ẽ ye mee yere loo su a mue su boma lap zia su a bue ten zia lap o gib sorgho lee loo buefen fo loo zia a sor waa gib ba sorgho lee loo a bueten den teh. O yere poe loo o zwa ma bu sor e lua bu o'o a nor ono-ii anor o kep akpakum bu loo zia o para a san lɛɛ tei loo zoa a ma ke'n nor a lu pya nu e'ale yee pya zii zii nu ali bee doouah keere o su ye nwe tere kuɛ a si.